Maro be si zô an ankarazagna paty, fa agnisany le fantako zô an, de a makarôny an, de a spaghetti an, de a noilina. Zany mi zô a karazagna paty tegna hoe anisany maro mampiasa zany.